Ny karazagna episy ampiasaiko amin'ny nahandroko a, matetika aho tia mampiasa tongolo gasy a, dia sakarivo. Dia ny ro andrahoako aminazy io ny tegna itiavako anazy a amina laoka, dia amina atsantsa regny a, dia mazàna koa ampiasaiko amin'ny fandrahoagna tsaramaso dia zay mba hampamangimangitra anazy sy mba hampitombotombo ny tsirony andrahoaka anazy a, dia zay no itiavako mampiasa anazy.